Ochojan yachinjuena injatuu inotu, atun yani yenró yenró ocho jan he chichijan ho koo koo tukujan onré endandiro tuu ichí, no'o yeni tuvivoro xhí njanetu chi nuu yate niku vivoro chí yatujanitu ndakutu njuantu njuantu yuvatu chikutu xhutu nakutu an koján nakuu tuku an ycheyuján onre njuniro ján, njani tuukero noyeni kuu vivonró uun njoro ke yuu kunchioro tujun chikanaru niurtu janii tikenru tu oin ya pero vivo njuina, che yujan ndiu ko'o choján ko'o ján chikutu kue njuina nadojón nakuu borrego anadai yatu kunda ndava kuanru tukuu nuu ndava'a ndajuni taka tunui, yenii njunitu njunituya ndaketu chatuu ho nakuu tuku tortuga kaktu kue kuina ikatu atuu ikatu nii kue ika yinatu kue njuina njuatu, adana initu nakundi initu ndono'o ndojón ka'a kutuu kue njuina iga'a um.